Esahenu ngabugha olhukonzo, olhukonzo ngalhwanzire habw'eribya ly'olhulimi lhwayi ilhwangabuthirwemo, lw'olhulimi olhw'ababuthi bayi, thatha wayi nimukonzo, mama wayi nimukonzo, neryo ky'ekikalheka nayi inganza olhukonzo ki ky'ekikalheka ingalhubugha, kandi ngayisima ahabw'eribya ngali mukonzo.